درجة الحرارة الأمثل خلال النهار تكون حوالي اثنين وعشرين إلى خمسة وعشرين درجة مئوية لأنها تخلي الجو مريح سواء كنت داخل البيت أو بره. أما بالليل فالأفظل تكون ما بين ستة عشر إلى عشرين درجة مئوية عشان يكون الجو بارد شوي ويساعدك على النوم المريح. ها الدرجات عادة تكون مثالية لمعظم الناس.